ס'איז דא אפאר מינע שיך און יעדע שיך נוצט מען פאר א אנדערע מינע צייט, <hesitation> ס'איז דא שיך וואס האט זייער א הויעכע היל וואס דאס קען מען נוצן פאר חתונות אדער פאר שיינע <hesitation> צייט- אזוי ווי ווען מ'טוט זיך אן מער שענער, ס'איז דא שטיוול וואס <noise> דאס טוט מען אן ווען ס'שנייט, און ס'איז דא <hesitation> סליפערס וואס דאס טוט מען אן פלעין אינדערהיים.